כנפצ׳ל אלאסתמע אלא מוסיקא אלקלסיקיה חית כתכליני נרכז ו נרתאח ו אלאלחאן דיאלהא עמיקא ו ג׳מילה, ו כתיר מן אלאחיאן כתחאעדני נפכּר בוד׳וח, אלמוסיקא אלעצריה פיהא טאקה ו אבלאכן אלקלסיקיה כדיר לי אחהס בּאלהדוא ו אלתואזן, היא מוסיקא כתג׳מע מא בין אלפן ו אלתאריח ו כתפתח ליא אבואב אלאִבְּדאע.